لو بقيت مسافر <noise> سيبيريا لي مدة أسبوع، في الغالب حاشل <noise> معاي حاجات كتيرة، لأنو البلد دي معروفة بي بردها و التلوج، التلوج هناك كتيرة، فححتاج معاي هدوم برد كتيرة و هدوم حرارية و هناك حقضي وقتي بستكشف في البلد أزور جبال ال- تاي و بحيرة الباكال و حجرب الـ activities الهوايات العندهم هناك حجرب <noise> ال- عربات ال- بتجرها الكلاب و اتمشى <noise> و اشوف الطبيعة و تعرف على البلد و الثقافة بتاعتهم وكده. أنا الصراحة ما بعرف عنها كتير فحتكون <noise> رحلة مثيرة يعني.